ما بقدر أنام وفي ضوضاء حوالي هاد الشيء كتير مؤذي، ما بتحمل الأصوات العالية ما بتحمل الكلام الكثير، ما بتحمل الحديث الجانبي، كل هاد الاشياء بتخليني ما بقدر أغمض عيوني، هاد مرة ممل.